Ainemin kauno pan tauna biripin, nanga nekot bioko. Aine tauam purapi amera eram kikin tan ne esambaui doian kabupera panioristan era orain keken ne doven ois kekepeiroit. Doven ois tunae kekeperoit pua, niumoton pura paunim tunat disoia puran nem <hesitation> oin naikunoit a paua otaka paui ai matau osip awe. Disoai oiran deorat nou mara inaban manin kerakopim bausira kenesoi kikipaumi, manap pauvera iromara uniumiaka nouresoit tamaru turesoit takutapais era <noise> oit desuwai. E muturau ru mukau tesuin noasa e, e manip paupasim. Pauim botonaie e dausnia oru unabisiuen ne niakon amaripuna pini amariatitat niakon unapionemai e osani keket. Manap era oi barakarikui muen ne kekenda oiro nuapira, e makawa tuita bisap anoita manin nai e niakonda mangin amarita na amere tara manginim niako nan. Era uirupaitan doitai mou ibotororen nai apika noit batu arere <noise> uap meiauripe tunipi bakasi. Inda oiro manginip poinim nai oira era manginip panamit. Orokat oisipa suaim, suaim mava ine takutap paais e, eran oira duin kikipai muratarai aine raita era. Era auram kikin tan ne osam paue ainera. Aine ratepin makasine ai e aine kapupoiso, manap pan a tutuboi nian na minuan oirat mangianda a marat na ngianda o. Niakot manginip paunda apan a moi- ai ai anui bai- e nuibainindau ai. Apan atosapai manap moton nima manap paui eram kopurio awan ne kikion danai u- unapiapautai e aine irisau kekenem baido onusai bukauto namai e apan tamakan taim e autopin taim nusai e mokautu nem na niakot tan ois tanai o nio apan. <noise> Timatapum apau a kimata pan taim awo avere tai tainai e daumapinin tan o avere pan taim dan ero kateran basiobin tan. Ostan, oisa poron aviu nimuen, na era muita oin tan ne akarinui tatan. Manit <noise> ne ai, tamas ne oitu parait paui Oit timpaito ne tamasa diki patanai apan pemiri inda. Sapotenin e ai, e tamas nimpaira <noise> sapotinuim ne ninda a pemili. <hesitation> Autop paui utan ostan ne nimbaoie e eram muiita wan ne inda akarion. Apan paui makari e pan manindai isku io ausipam pauna akotora omait era apan isop pan ne oiran tara baitapinida. Paui tondio koimun numtoriki wakasim paoiranai era uru unapi. <hesitation> Amariat niakon urun na bisiona tera e uunapi avere pan ne amere osiaba kerekopai okosimaire wamin. Aukipai taparaun autut muturio okunotoroi kerekopaterin tere. <noise> Manap osaba oribasum usum pairemit ne, aisupam moton era isupa sinem ne. O sabat toroporemit ne ai e paui tunan, paui oripaiet isuanapoi isop pan nai <noise> e otou wan ne. Manap mauau, ni avere pan manin kokosi mariwan, aina puni era keranai e. Aiituk peranda pan averepat oit tanai e o wan manindan dam marat batau mutamuka paromaras. Ne pauii peren e akai aisi, <noise> avere pan a o unabiapa oi osoa nem. Manap era paui'rdanae kikiandait unapia, unapia e nimpaoin. E apan urut tasiraku tai- e, e miokonoit mioku nivera nan apum baroko niowa mariataut ne mani au, niapun neve u niakon kotam <noise> bakotaue. Era isop panai, era apan avere pan torin bakamaka pan tan, manap ai siapat itan siapanan kuibakoatin apaneke tan ne era torin averai rebai e. Kosimare paui newapo minemit pai. Na paui ostan sen apan sia niakon pep tan o unapia panai amaritan ameret unapiapout niakon e. Tamiakondam eram bauntupu muikunda paui respek ne muan e orudu maripi pam pasin <noise> tan nimun.